Pues jue ëch ob t'sey dun mas ka'ay mas ukyë në ko'o jedun kanë xoxëp tyam jedun verdura padakëp kon papa, cebolla, zanahoria, akxaj ti'i jedun padakambyë o pë juech jedun na'ax adyumbë në ko'o jedun wo'o na yaj kumebë në yaj kukësëb konajtë jedun të muk puj të muj jechë jadunt's je'e t'sey dun myojwi'isëp në mëd dun du we'en yëbëkyë jadunt's dun nayaj kuwa'atëp ti'i najtyë dun padakaym.